Jadi iye manfaatna panel surya de engka laddeqni manfaatna iyanaritu <hesitation> engkani teknologi pembangkit listrik pas- nappa fole tenaga surya jaji ku bangsa mate lampu i aga ko bolataq iyena- iyena manfaatna panel surya de ifake untuk anu listrik jaji ku bangsa cappuqsi casna ero listriktaq teknologina weddissi yallisereng fengeng ku matahari de ifassuq bawang jadi iye manfaatna panel surya de